सिंगापोर हो देश पहली ब्रिटिशराणी राज केलो। देश हांगा च्यु गम रस्त्यार खावपाक इजाज़त। ना हांगली इमारती पोवपाक लोग देशातून येता।